Ni egin akami <noise> onokeren ti emi fe fe <noise> or te mi ri ti emi fefe urun ti emi ri ni ara mee ka like onokeren tio kutu <noise> ono keren ti o go tiose gboyin <noise> oma ti o ka kere ti oka ni ara, oma ti okere mee ka like ro, eē ka coun mi so owa oton mi ghan ti emi gba rii, urun gidije owun mo gba fe ofo ro one oma loe okan o ma lioe, okeeyi di o to onokeren okei taro egin ara ro wo ma ri wo ma gin onokeren ē no wa okeren ro one use eē kafi ee ka run enio eē ka <hesitation> se urua ti eē be eju kpa so ira eren te mi gba kere ti o gba no femi ose use to wumi dio wunni ira eren ti eni gba voi ssi ni ulieko owun ogbari mi owun ogba gin oru ko mi kuti owun o rii meē ma gin oruko ro louis kẹrẹn tori oruko ọwami Louis, so owun <noise> re se supervisor ene <noise> o wa gba supervise ti o gba gbo oruko o gba gin a <noise> oruko we <hesitation> <noise> ēē easy ēē ka to meji owun gba kin mi ene meji gba nogba se gba re owun o gba o wa gho mi <noise> o like gba be mi se re gin o wa bejuto mi, gin urun ki urun ti enzi ma fe gheleghele ti emi gba fe mulele urun ki urun ti ame gin di aghan se ni ulieko <noise> aghan gin daa san ogho owun re kasan <hesitation> ewu ti emi gba re uli-eko owun e raa iweurun ghan we mo gba son <noise> mo gba gin mo gin onokeren eju eyi we <noise> o be mi se urun ghan we ira erem owa mi ku ren tori owa ene oku tiene gba se tietie ino gba gin ono keren ti o be se urun ghan re gin mo wa mu ara to ale gba fēē gheleghele mo ka mu ara to ele ghelegliele mo ka mu ara to ele gheleglele ti emi gba lele e kpa mai gbe keren tori mēē ka like ọhọkẹrẹn to ka kpa onobiran igbe meè ka like ro, eka wumi, so urun ghan we e be mi se di o gbe mi tori o se oláàmi gba re so di o ka gbemi sisi egheny emi keren di emi mu ogho gbe e eē sa gin teri o gba ro gba wa ni ale gba wa be mi sere maa ka te ni ugala o <hesitation> ma, mee wa gba eju ti o sangbagho <hesitation> mēē se tori o se olāā mi gba re obejuto mi emi ke̱re̱n ti emi mini sē Owun o si gbe ebi ro utan ro, di iyoro ēē si ku ino ka re ubo iyoro kpe ojijala tie gba ka bi iyoro fo aso even to ojo nuwe ti iyoro gba ku, omere olāāre o wi water odili <noise> mo ma to uwe mummy mummy niko wo ne wo kpe bi omere okare mo kpe ba okan ti owi dose ni uwe <noise> mo wa re mo kpe ba aghan se use mo maba ti o no gba ale mo bo gben mo ma ba to wino fo aso mo bo fo teri iye miko mi gin wo ma ni re ivi-oko ēē se oko we nokan wo re gba do ebi ro <noise> utan ro <noise> iye ro dede wo re gbāā do gelegele ina ghan we oghan esi itsekiri aghan usobo owuni ghan se but mēē wa kpa itekun kpa ma aghan ā ēē gba eju bukun ā ēē gba ewo bukuru gba da mi ni to ojo nuise mo ma re emi nokan revo ubogun ari gin ti o wi dsc biri ti o wi water odili mo ma to uwe ebi kpa mi o <hesitation> uwo nokan ee warase oje gheleghele <hesitation> mo ma to water odili ni onuwe <hesitation> funmi wowa, wo locy funmidi uwo ēē si re wa be mi se eyi wa be mise eyi mee ju keren tori ira ti oniye ee fe ofo re ee wa di uwo ee wa giri di uwoo bo se oje eren use ti emi bi manha mi ba ghan se, aghan omere olaare ren iyaghan ku ren but, aghan sisi ore gbe <hesitation> oko mi we so, mo ba aghan se ojo nuwe mo mato ba ghan Mo ma ba ále ti a gba mo gbáà mo ma wo, ino kitchen, mama wo ino ubo ti aghan kele mo ṣẹ ojẹ mo ma be esete ti o tin ni uwe aghan ka kpé gin, hea bé mi sé eyi, wa bé mi sé éyi, dé mi mo ma juste wo ino room heé ni uwe ti a keté mo sé oje mo ma ri esete ti o tin biru pot bir biri ewo ti o tin di émi just gue gege, di émi gue aghan and méè ka dé so, nẹ uṣé ẹrẹmi méè ka dé gin di aghan kpé mi, were keren mo wino ko témi, oma onobirem nokan ti émi néè, éè té́ do oko but ira ma to ti won gba do oko, ogua oko bé juto aghan ira ọkọ béjuto ghan, aneré ré ọkọ re. ghanbejuto ghan éè sé ọkọ re nokan wo ré uwee gbáà do, iyé oko re, ira ti éè ne oré ju were i o ma sé oméré olááre, ro, oméro ghan dede bejuto aghan gbé ghan ni arughu máá gin máá gba ehu okan gba son aghan gba no mé fé gba no sisi gin were mo ka gin gbe kpe ju to ma mu ogho ni ara re kerenfo, mu ogho ni ara owa re, mu ogho gbe aya ti wo kelé wa bo tu wo keté wa, ubo ti ei kele wa ubo meji gbano itsekiri ti o bo mi mi wé, itsekiri biri yoruba aghan éé sé oludaju ubo meji ti emi kélé wa wé, so were mo ka ko otọn mi ghan both ẹkẹrẹn ghan wé Were mo ko aghan, ubo ki ubo ti wo ma bo oláàre, aghan mu ogho gbe oláàre, tori méè ka like ometiétié ti o ka da julé oláàre, ti o ka da ju lé oláà re, méè ka <hesitation> méè ka like ro, were mo ko oton ghan both ẹkẹren ghan wé biri ti ebiren ghan wé usé oje urun ki urun ti emi ma ti agbara mi to mo gba ko aghan, ewé oritse keren mo mu ghan ni keren <hesitation> ojijala-kporo mato aghan hoi usen aghan sen oritse aghan da okpẹ gbe oritse, oritse ti o mu emi gbẹ rẹ, ti o mu eyé gbẹ ne, ti o mu osan gbẹnẹ aghan wa da okpie gbéè awa kin so ighaan dede mo biri oma ghan sé, ohun mo sé kẹrẹn